My biggest fear for the future, that there winna be a future.

I really like the idea of throwing a party, and I’ve got a great big living room, so I could certainly throw a party in there, but the reality is I dinna like it at all, and that’s ‘cause I find it really really stressful to be running aroond, making sure is abody got enough to drink, is abody got some food to eat, is that person stuck there with naebody speaking to them et cetera, et cetera, et cetera, it’s really really stressful, so at the end of the night you think, I’ve no spoken to onybody, and I’ve certainly no haen a good time. So an ideal party for me would be that abody helps themselves to drinks, abody just goes and speaks to each other and it runs itself, rather than me running aroond after abody. Sorry to be so lazy aboot it.

Eh my life now, well you get to an age farr you’re no bothered at a’ fitt folk say to you or fitt you say to folk, you can do fitt you want, there’s a freedom in being older, that’s for sure. So I would say, that’s how my life is noo.

The first thing I do fann I go into work is, ah, open my email inbox, and then spend the next, och, forty-five minutes answering emails, dealing with things I should’ve dealt with the n- the day afore, and then often in a day I’ve got some lecturing to do, so I’m running aroond doing last minute bits and pieces preparing for the lecture, and then also another very typical day is, especially if you’re no in term time is doing your own research and that can be working with a research assistant, or sitting thinking really hard and really deep aboot a particular thing, and then maybe if you’re lucky writing a paragraph aboot it.

What job would you most like to have and why? I’d probably like to have a job that, eh, was- wasn’t stressful, that, eh, I enjoy doing and I felt was maybe giving back, so I- I quite like things like, you know, to do with mindfulness and meditation, so maybe if I had a job where you were helping young people learn how to be mindful, how to meditate and letting them, you know, see how that could help their lives- that would be a good job.

My favourite toy as a child would probably have to be Lego. Eh, I used to just spend hours sitting with Lego making models, eh- think your, you know, with Lego your imagination’s sort of your limitation, so yeah, I think eh, if I could think of any one t-toy that, you know, I spent my most time using or playing with it would definitely be- be Lego.

I think the most stressful part of my work is- probably be the fact that I have to organise everything. I’m a, eh, self-employed as a ceramic tiler and, eh, yeah, there can be quite a lot of organising in it and I- I think when y- you work in- in any sort of trade whether it’s joinery or- or plastering or painting or whatever, sometimes things don’t go to plan and, eh, yeah, jobs fall behind or tiles aren’t delivered and it means that, you know, it has a knock-on effect and you let people down and I think that’s what I find hard, the- the sort of time management of things and, eh, letting people down, eh, ‘cause I’m a bit of an inherent people-pleaser so, yeah, that would be the most stressful thing for me I think.

I can’t actually think of one specific teacher who was my favourite teacher when I was at school. Eh, I think I got on well with most of my teachers in general and I think the teachers that probably- probably I liked most were ones that were more down-to-earth and weren’t so sort of rigid in their way of teaching. I think teachers that could engage you were always better teachers, eh, and some are much better at doing that than others. So yeah, I think it was probably more about the teacher’s style and I can’t think of any specific teacher that was- that stands out as being- as being a favourite.

So my parents- yeah, so my mum and dad separated when I was probably aboot five or six year old, so I don’t have a lot of early memories about my dad or- or being brought up by my dad as I say ‘cause he- cause he’d left when I was fairly young. Eh, I would see him sort of fortnightly and my mum sort of worked hard as a single parent to bring, eh, me and my sister up. Eh, yeah, I think she was good. But she was always there, she was always supportive. I mean at school and through education and, yeah, just a hard-working mum.

So my thoughts on AI are that, well, to- to be honest I think it- it can be quite good up to an extent and it has been, eh, a good thing, but I really think it’s getting to the st- AI’s getting to the stage now where I- I don’t really like it. I think it’s becoming really invasive, eh, I think it’s becoming too intelligent, I think it, eh, is an easy cop-out for people because, eh, with AI, you know, sometimes you- you don’t have to do the research yourself or going to a library or- or whatever. Everything’s just there at a touch of a button. I think it can sort of, just feed into, you know, laziness somehow and as I say, I just think it’s getting, you know, too intelligent and starting to phase out, you know, jobs for people and things like that, so yeah I think I’m-I’m not that sure about the future of AI, really.

So I have a little dog called Harvey. He’s a Bichon Frisé, eh, and he’s about fifteen year old, I think now, so yeah. He's a- h- he’s a lovely wee dog. Eh, we got him because, eh, we're all- we’re all asthmatic in the household and he doesn’t moult, he’s just like got this sort of woolly- woolly fleece, so- so that’s Harvey. We did have a couple of, eh, cats in the house until recently. Eh, never keen on having cats but my son and his girlfriend persuaded us to have them and, eh, yeah, now that they’ve gone I actually really miss them, so been totally converted in- from a dog person to a- a cat lover as well.

What was your best friend like? My best friend was, yeah, he was a really lovely guy. Eh, we’ve, eh, sort of met through working the-gither at a- one of the old jobs I used to do and, eh, he ended up being the- my best man at our wedding, but sadly he died at the age of thirty-five, eh, which is obviously really- really difficult to- to take, eh? He, you know, had quite a difficult upbringing and a return to alcohol and, eh, there was a spell there where we’d, you know, when he was struggling that he’d came to stay with us and everything but, eh, yeah, he was- he was a- a really lovely guy and I really, you know, miss him loads.

So with my next day off, eh- if I had my days off- days off can go one of two ways. I can either want to be like really productive and get loads of things done, eh, or big- like a big checklist and work through everything, or I can sometimes just want a total lazy day, eh, just totally chilling. Eh, if that’s the case, I love just reading, eh, meditating, just doing things that are- are totally relaxing and- and doing things that aren’t work-related. So yeah, just it really depends on- on what mood I’m in as to what I want to do with my days off, really.

So, what’s your favourite city in the world? Eh, I wouldn’t consider myself that well-travelled but, eh, out of the places- cities I have been to maybe Amsterdam would probably be up there with one of my favourite cities. Eh, I just like, you know, the cultural difference being over there. Everything’s, you know, I don’t find it as frantic as what it is back home. Eh, I think also I sort of associate, eh, Amsterdam with a lot of good times that we’ve had. Eh, been out there with- with friends and families, eh, took my son out there. Eh, I love the sort of music scene over there. Eh, yeah, so it probably would be Amsterdam.

So, um, I’m at a stage in my life now where our- our children have left home so we- myself and my wife have a lot more time to do things for ourselves now which is- is nice after having , you know, have to spend such a long part of your life bringing up children, it’s nice to have, eh, time to yourself. Eh, I think we’re really happy with our- our life, the friends that we have in our life, eh, the things that we- we do in our life. We enjoy going out and having a nice time. We also like relaxing, we’re both quite spiritual, so we have our little routines around that, eh, going to our wee spiritual church on a- a Friday night and then, eh, clubbing on a Saturday night <laughs> which seems a bit of a strange mix but yeah, it- it's nice to get to a stage in your life where you can sort of take it a bit easier and it’s less frantic.

So when I was younger I had a thing in my head about being a policeman and that probably stayed with me right through being a teenager and then all of a sudden I just, you know, decided no that I d- definitely don’t want to be a policeman. I don’t think I would’ve like that lifestyle. Eh, so yeah- yeah, my- my early thoughts of- of being a policeman, eh, definitely changed as I- as I grew up. I can't think of anything else really that I wanted to be. Eh-

So my idea of a perfect weekend would probably involve things that I enjoy, so maybe going to see my football team, watching them play, and then maybe meeting up with my friends, eh, we always have our best time when we're together with friends. We love going to like music festivals and concerts and things, so I think if I could combine my- my two passions are my football and music- that would definitely be an ideal weekend for me.

Yeah, so when I was young, eh, I grew up in quite th- so it was always sort of rural background [inc] backgrounds that, eh, I was in. We moved about a little bit but, eh, because my stepdad was a farmer, so, you know, you would sort of go to- you’d get a little cottage attached to the farm that he was working on, so- yeah, it- sort of grew up on- on farms which was- was nice, although, you know, sometimes you missed out a little bit on sort of things that you would do with friends because it was- it was so remote. We’d have a- a taxi that would come and pick you up in the morning and take you to school rather than, you know, getting a run on the school bus or walking. But eh, yeah, so it was just a really nice rural setting in the country, eh, yeah, so that was that.

So, I stay in a small village in Fife called, eh, Coaltown of Balgonie. Yeah it’s- it’s really nice, yeah, it’s- it’s a lovely little village. Eh, it’s got, you know, what was good about it for us was it was just a small school, maybe like thirty or forty children, so it was- it’s perfect. I think that’s exactly what you want for your kids growing up in a wee school. Eh, yeah, it’s a lovely wee village, looks onto fields, got a, you know, look out my bedroom window there’s a castle at the side. Yeah, so I think we’re really lucky and I really like where- where we stay.

My biggest hope for the future? Eh, I think- I think when you’re a parent, I think your- your hopes for the future are- are sort of centred around your family, so yeah, I’d just like to see my kids getting on in some way. Eh, I think we’re probably at the stage of our life now where, you know, we quite look forward to being grandparents. I think that would be- be nice. And just seeing all your children settled and- and happy. Happy in their jobs and happy with, you know, their partners, and yeah, just seeing them getting on in life- I think that’s what you want as a parent and what- what fulfils you.

Describe your favourite food. Mmm, quite like a chicken potato dauphinois is one of my favourite meals to make. So, eh, basically it's just slicing lots and lots of potatoes into layers, eh, layering it on, eh, salt and pepper on each, y- you know, seasoning it really well. Eh, I think, you know, you’ve to brown your chicken- eh, it sort of cooks through when you're cooking, you know, cooking it in the- the pot. Eh, yeah, lots of unhealthy cream in it as well and, yeah, just feel it’s quite a nice hearty meal. So, yeah, it’s one of my favourite foods.

Eh, what am I proud of? I’m proud of my wife. Eh, she was eh quite ill for quite a number of years with her mental health and now she, you know, totally recovered and she works for a mental health charity as a sort of lived-in, eh, worker. You know, somebody who can work with people with mental health issues and, you know, she’s been on the same journey as them and she’s doing amazing work with them. So yeah, my wife’s one of the- I think the person I’m definitely proud of I would say.